إي لما كنت طفلة صارلي إني اتظاهرت بالمرض عشان ما أروح المدرسة، كنت أحيانًا أقول لأمي إني أشعر بتعب أو صداع بس كنت أريد أستمتع بيوم عطلة، كنت أستمتع باللعب أو مشاهدة التليفزيون بدل ما أكون بالصف، طبعًا هذا الشي كان مجرد خدعة بسيطة بس كانت تجربة مرة حلوة.